Ko ɗumɗi waɗɗi, sukaaɗe tomato ɗiɗi foti njammugo e nder banko koyɗum ndiyam walla naatugo fiildeeji har lewruɗi. Mbele ko tokkugo fiildeeji, ko ndiyam, ko waɗɗi loowdi jonde. Tiiɗii kono, sukaagu ɗum foti ndiyam haali so waɗii kuudunnde, ɓe njama.